nabonga andra befidugo bangawati ni kangawe te gila ngeiru kawadan bangawati saye gongamapida kundu gamaga nga hola bangawati dodabaji feirawari nasti sen gamapa nga dasa nga nastandiyam